A be si al e ën po pi dificil perché se a ie d'siccità, s'a ie d'siccità al e ën po dificil anche magari truvé l'acua e ventarìa ventarìa vëdde dë dë pruvede ën cuai autra manera, sai nen, ciamé agiüt a gent che magari al a d'pusibilità d'avei d'acua o ën chai manera ën chai manera pudrìa fe